Akuii ni xhi já nadavantoná nayikundú té ñoo <hesitation> ondó'o ñaxhii já achedejavá'a té <hesitation> kani ini'ndó achedendó'o té hé <hesitation> kadandó javá'a xhixiá kujá kuinixhi já nadanon'ná nikundó vakadandó já ati'o já jakaxhí'i tió atió daná dekaii kandeka'a, ñá ajá nati'ó chedevandiú tevakaná kadandó javatí damandó já'na na naikundó, nayivii <hesitation> anaiko naxhidendó naiko já xheni inindó té a adi'ó ti'ó nananjá chení inivandó kodamandó nan nanyé cheneinindó na nai kuachedénro naikungá akandoté di'a já <hesitation> kuini xhi'a já damandó jakundó.